<hesitation> Maro ny sakafo tsotra sady tena ankafiziko ah, anisan'izany ny katsaka sy ronono ah, mangahazo sy ronono ah, saonjo sy ronono, rehefa hanin-kotrana dia ankafiziko daholo, akotran'izany ihany koa ny henakisoa sy ravitoto, ny tsaramaso sy voanjobory.